समाज में पढ़ना लिखना की घणी बड़ी भूमिका रेवे। अगर अपन लोग बाग पड़ लांगआ तो अपन जोड़ घटाव भी कर लांगा। दुकानदारी के लावआ गा। अगर कोई कोई नौकरी भी लग जागो तो ऊनी ये नरा रुपया मिलेगा तो ऊ भी केवेगो की हा या शिक्षा रेवे जो घणी काम की रेवे। नौकरी वाला ये सब लोग बढ़िया केवे। जनी के पास ज्ञान रेवे शिक्षा रेवे तो ऊ के पास में सब रहभो पसंद करे। ई वजह से सबको शिक्षित होनो घनों ज़्यादा जरूरी है।